بالنسبة لجصة أرسل نصية ولا أتكلم بال- بالفون هذا بيختلف على حسب الموضوع وعلى حسب الشخص اللي بحاجيه أنه لو شخص أنا وايد حبه والموضوع وايد مهم خ..لاص أنا <hesitation> بحاجيج بال- بالمكالمة التليفونية ونسولف سوا لو لا خلاص برسل رسالة.